To gwamana din bu dava cani hi bu Sinna gaskhuna ta mulkau ghan wee babu dawa cani takhi gaskini di Layasi gaskina Sai Ghinshina, Suba gaskina ma dava babuwu amma khin subu yaskini cuuwa, Subu ɓandana yaba Subu kwa gaskina Subu mulhai wi andaka ba fakhiwi ta duva gwamana ai mun ghifakhi muna khin gaskina ai ghi ndaka umm va kaʒa ya buju kaʒa wa diva ee wu ghishi, to wu ndaka ghana di galigai wu ndaka ghana di fai ghawa baabu ndaka diva cani takhu gaskini di layasi, Saidai mulhai Suba Suna Ghnshina yaba subu buja gaskina yani bu wu ndaka dau ya balhin bahi ɓincikiya hi nguliya hi ndaka da injiki takhin gaskina na yani bu a daya ai de tath, amma ghani bukwa buja gaskiya ba a fakhi a bujiwi wa bugyi bawu zhibiya wu biwi, wu zhibi kyarasi to wu ndaka da P’a mbanaya wu ndaka da P’a mulhai gham we’e su suna Ghinshina Subu buja gaskina yabe cunwana yama ɓakwu, ghan wai a ndaka fakuwi tabbas a ndaka duva mun mumi bu Sinna Ghinshina amma cabe ci mbanau. To wa civi bowu civi wucivi wu biwi to ndaka da P’a hi ba wayu wu ndaka da p’a hi mullai, wi ga ba a fakhi a buyiwi bawa civiya wu civiya wa biwi wu ndaka da p’a tath lallai tana’a takhin, girmane cani ai sinna yani buta ummau cani ai Sina yani buta civau cani tani gaari bu gharwi bu kwabuyu hi bu mbanai, wi ga komai gharwasi ta civa mbanayu ta civa talhu ta mulhau ghan wee, bu gaskina saibu gwalti ni kwafa taba bu gaskina, amma gwa manda dingha subana ma dava dingha subana ma dava bu gaskinu subu mulhi gwan ya ɓakwi subukwa mulhai ya ɓakwi to ghan wee, tigha wa nahi yuuwi cina’a diu bu dava takwakhi gaskina ta mulhau wi ga ba’a fakhi a diva injiki a bujiwi kaman yaudi ma uuma magani khin hunanəa ta a ndaka ihawau a ndaka ihawau wu ndaka ee gwan cabe aa tana’a ta civa mbanai bawu biwi wu gwadiya wu ndaka da p’a hiba wayu wu ndaka p’a din yani bu a divi p’a hi wayu wu ndaka da p’a diu yani bu a diwi hi yau mbanayu fa laya ta zhwau jarhina buwa talh ghingin wada diddadi girna wa gue to falawu di bighiju amma ghani bu sino ʒhewali talh ba a biti a bujiwi. To gwan caba yandi wu biwu bujiya ba wu diva ijikhi ai fakau a bujaya kaʒa aa tegha, gyishi tasi zhewalai ta buya mbanai amma injikhi kada wa yanda khin cani ta buja gaskinu to wunai, di sai ya faluwute wa bukwa buja gaskini ya tsarbawa amma wa bu buja gaskini talth, ya bugawi rip khin khinsi koƙi ghiwu biwi hi nda ca injikwi lallai, tee ta bujihin zhewali wuti ci tsagyau amma wai injikhi a buji hin kar hino ghilhau kar hina suma khin cici, dan ta mulhau dan wee bu ndaka cuvu talth khin wani sai wa zhibusi bu ndaka zhawu di grima ko di kewi kaddi waava khun cani sawa khin kyar wi wa hala bu civa mbanai wa ndaka daidai kan cani.